ما تظاهرت بالمرض أبداً عشان أنا كنت طالبة مجتهدة وأحب المدرسة وأستمتع جداً بوجودي في المدرسة و <hesitation> أشارك في النشاطات والدروس وكل شي موجود في المدرسة كنت أحبه وعمري ما تظاهرت بالمرض عشان أتهرب من الذهاب لها.